لتحضير الأرز، اغسله زين بالماء لين يصير صافي، بعدها انقعه عشرين دقيقة. سخن ماء أو مرقة بقدر، وضيف ملح وزيت أو زبدة. لما يغلي، حط الأرز وخفف النار. غطي القدر وخله يطبخ من خمستاش لعشرين دقيقة لين ينشف الماء. بعدها، اتركه يرتاح خمس دقائق وقدمه ساخن.